<noise> Tena mapiavaky ny Kanadianina moa zao da ny "La tira". Izy io am fotoan gny lanezy gn tena fanaovandreo azy. <noise>